Fagnanaovana taratasy io maz fahaizako azy, avy amin' ny kakazo ngeda regny fisdahana efa misy masiny tegna spesialy magnamboatra azy io avy aminjagny fô anaovana azy io, zany izy io ampiasaitsika io, raha bazin'ny kakazo raha asany akao.